Ɓikkoñ keccoñ ekkitoo gimiiji, fuu wonnuki wakkati tan, gimi ɗin jogaaki ɗi to ɓernde Haanda, ngam ɗum walaa wongu nafu, wonnuki wakkati tan ɗum nafaa koo ɗume.